Nyamdu je miyiɗi bura nyamdu butali on. To mi hauti tumatir be tattase be tingere se mi kunna yiite am se mi waadanta tasaji defugu se mi waada yebbam koli koli se mi wayla tattase be tumatur mi nam-mi namri se to defi se mi wayla butali no mi looti se mi waada maggi mi waada ndiyam mi waada kooɗume se mi acca defa.